Fomba afantarako fa tegna azo antoka fa miaro ny tontolo iaignana ny sakafo ataoko a de ôhatra zao mandeha avy magnandro paty igny za de le fonony sase, fonona paty igny sy andeha ariariako foagnany fa to de misy lava-pako za misy fitoeragna fako de ôhatra ko za magnano magnandro vary de sy de mandeha mampiasa saribogna be ma- to de hoe manetroka be fa to de ôhatra hoe aminà gazy.